Ɔwlɔ kʋ ʋbedzi ɔwlɔ kʋbɔ kpidetsi la ʋvʋ, ɔwlɔɛ kɛwʋ, ɛbe tsʋkui mʋtɛ abʋɛyɛ la mɛ eweletsue nawɛli mɛdʋ ɔlɔkʋ mɛdʋ ɛkʋdawliɛ ɛkʋ wani ta afɔnewʋla mɛ ewʋdʋ bʋa mɛ ekpleya nivʋ, mɛvlo evlo kɛnamʋ nʋ amɛ mɛ etumlosi amɛla mɛkɛba dɛ ividi kebetodzi nʋ idetsi ayɔkpɔ kɛbayɛ. ɛfʋaniɛ atsi nekele ɛlʋ ɛʋɔkpɔdʋ nidetsi ɛbayɔ ɔwlɔ ɛwui bʋala ɛbayɔ yie mɛtsi dʋi nʋ ɛtʋ kɛtsi nɛtʋ la ɛbewʋ ɛkusu wanʋ ɔlɔkʋ ɛkudawli kɛbabʋa kayi meyoya nivʋ ɛtɛ itsu itsu laboɛ kɛtɛ o batɛ mɛyoya nayava mɛketsʋe amɔ nava mɛketsika mɛketsika mɛ yixla ɛkɔsʋ ayʋ ɔmɛ la amɛ bʋala mɛ abʋɛ nodzi.